Ah sakafo tena tiàko zao nefa lafo be a pizza a, tacos, dia karazana brochetty tonotono jiaby io brochetty akoho, brochetty viande, boulette, samosa.